चूल्हा, चूल्हा को सोचा ता सबसे पहला गर्मी में स्वादिष्ट भोजन और चूल्हा का जलना की खुब खुशबू आवाई, स्वादिस्ट भोजन की भी खुशबू आवाई। चूला का जलना की खुजबू आवाई, स्वादिस्ट भोजन के भी खुजबू आवाई। गरक असो कोनो चे जहां रोटी, सबजी, चाय तरह तरह का पकवान बना, सुबसुब चाय का उबलन के आवाज भी आवाई।